Quande stava de cà in campagna magara me fava un gio primma de fâ colaçion. Oua no gh'o guæi testa, un pö perché son vegnua ciù feniaña ma oua unna bella colaçion e a giornâ a piggia, a piggia asbrio.